Tenimran yo me nir <hesitation> yome mom, yome in ha yo, yome pu mo ro mana, mo pu mo ro mana pisa, yo me mil talo bale mo to amma mo nnou. Annou mo mom min mo gua mo haro anga lo bale mo vauri erosi anga lo bale mo putalo lero, mo ro anga lo lero movae e roi kem. Kem me ronga lo lero pisa keme pu tanga vatono kem me gua senem mbeng kemsa mom he kem yo me to annou mo mom hakem mo to kur e ronga mo vaho mtai mo ro kur bungper min mo pu mo ro mana min o motoma kur e roi kem. <noise> a <hesitation> sene mbeng, loyok senebeng ena <hesitation> annou mo mma toro me vaho mae roikem yome pu mo ler monir lo mbeng mo vate nana mo mma mo nir lo tenimran mo to a nnou mo amma mo. <noise> Mo mom mo vauri e rongkem min per mo putanga lo mo ro mana min ok a nnou mo mma toro me gua toro me vaho mae rosi mo ro kur e bung per mo nae mene yo mo pu moro mana mo toma kure ro gong e roning mo ki i e ronga mo ro mana. Long ngha si yota gua ta go anga vatono ta gua taro mana auga vatono yome kakae go anga ge nnou angalandi ok yota me pur tan tania vatono mebukem ne mer kem tantania vatono amma ro kem tania vatono, kem ta go auya vatono auya kem ta gua. Toro mana auya kem ta gua pisa mone ro mana auya tantanun tanga lo hap ano manga me bir taro mana. <noise> yo vantem devi yo, sieyo ok manga mepur ta kil. Ok kem ta gua vantem devi yo anga kakae ro die yo anga me pur kemta gua. Yo me yo ge nnou mo mma mo vate doro moto doro va e lero mo doro yome pu moro mana. Annou me gua toro ta mma. Mo toro me gua mo to yo. Ta pisa ro mana ta gua to go anga vatono ta to annou mo amma tago anga ge nnou ti auyali ta do moronga lo lero mo ro anga lo bale mo to e lero anga lo bale mo to annou ti amma ti moto di pisa mo go anga ge di siam lero min ma. Ok yota gua ta gua mo kotoroe e rape bir amo yo mo ro mana min. Sene siam yo mo go ge amma mo annou mo to doro mo vate dor mo go anga ge doro ma. Amma mo nnou amma tonga manga me in eke a nnou me in e ke amma toya narono. Kem ta hungamo amma tania kem ta go anga geni auya kem be toya ben man ka be to un. Kem benie go auya ben man. Kem kame gua aun lano mango me in e ke. Kem me gua mo vanging vantem herbikem mo mam mo nging ti veve kei ma mo gua. Longha si yo vantem devi yo kem ta gua. Kem tagua siama lero annou ti me gua mo him kem kem mo nir mo pu mo to lero mo guia mo in burmil mo mam mogua mo mungto e veve kei nging nging kam ba kam ba per per mo gua ma aunga lo balem. Annou ti me him kem ker molo kem. kem mo pu mo ro anga lo lero. Kene pu mo ro. kur lero denan kem me tanga lo bale min mo dun. Kem sene dun va kabu nobeng. raul mo ne bla blik ena, siama kem tadun enama siama lero varpulo me him ken alo hap ana puk ana ma. Tamlo di auyali, tamlo e devi yo auyali tantoyali beta gua age annou mo mma. Yo go auyali siam ma pukanga yo mo toni siama ma lero. Tavanon mo mma mo nnou tantoyali mo gua anga ge doro. mo vate doro mo gua anga toro sene kaka o annou kaka amma min kaka. Ok amma tiye pka ma annou mint, pka yota go ge doro. Mo gua mo vate doro. Yo monge devi go e die go kem me gua ok die go me deviyo tikabeme gua angu ge mma mo nnou tipu me gua ti buop manga ta go auya vatono baranga vasima me vasima herek ro baranga me go auya vatono bara mero mana. Yo min yo me ro mana ko Yo me go ge a mma mo nnou yo me vanon mo doro yo me go ge doro vate doro, toro sene kaka toro so ni ho yona ta gua mo to doro. Mo gua mo to doro ok tagirie lo ngha ni tagirie kem kata pu mo koti siam kem ta go anga lo bale mani tantonga ti ta pikua kem kem mon ntonga kem mo to lero nima. Manga ta uto manga kabe ta utol. Kem ta gua labuhe tintonga ra kem. Kem ta tanum kem ta pi un lo aun tita po kem yo vantem clevi yo. nalpu yo koten ana song var yo mungkone nnou ok chie yo. Kem horo mdetu tita pikua kem tita pyu kem ausi le bale kem mo utor kuma nima yo taga utor enima yo nga lo nasivadik. baranga lo nasi vadik. Kem, kem gere ta utor eni per amma ti. tiva kaben per amma tiva ka ben tso mintio tsomin utor min Vantem annou ti ok devi kem asi min. Tiva kaben ta inha di nima. Kemsa pisa kemsa pu tangu kaben tiso bentio. Nobung ani va, pas pasing ma yo ta rireng mo utor enima. Neva ma, lolong lon tosi go nlakap talobanmo utor enima siama e tomoive birbir pisam. So manga me utor vai buka mani manga me utor kam nga e veve kei ma. E horek ani va ma tin lakap. Koyki ani tiho long model siama e heutor ma nlakap tosi <noise> ne tita mungtua kem mo utor eni. Ke kaamui mo to ne pukasi mo vaholhol siam kese utor kese utor barasi kamo vaholhol va ke ko i neva la larie mo i neva kaben ma. tava tava nima paspasing talo ban mo utor enim. Ko in lakapma kabe taga so barasini annou ti kema ta nlol ti keke ti anya lo nde annou Mo annou enima annou rineng mo lu mokem. Imungkone i kabe tomave na ine manga me in e ke, ko alo hap anga ikabeme utor vae putor angkem buka. koikem e tomoive kem toya ko i em bara me in e ke na. Manga tou buop komnia mo i rireng mo lu mo kem so nutor mam mambring vai ma. Pada nama. Kae nobung ani vama ninlakap kem tagua per kem taga valo a barangu kabe pinigo. Tere buop pu ma moneng a pau gua gua gua gua gua ma kem ta kotoron kabe tinonga go